Da janene vene nasumula mukataba, naweza sana kuvumilia, kwasabbu ya malengo ya nanili yane na vii ka, ninaweza kua lakuvika vintu vya nyumbii jakitanda, godoro, vyoombo, niweze kuvika vyaboha. Lakini konavikire uzembe shanauri wo fyakanyama lakini kowaritire uzembe.